Mahery zen̈y paty irô kangoro àby io kay mety zay donko arak'in̈y menimeninakà mety ahafah'irô mipetraka miain̈y a ôstralia. Ahafahan'irô zen̈y mitarimy hanina hoanin-drô ndraiky man̈ano defensy amy ny fahavalo.